Nakuchi ndaján ndadava takatu nañe'e tun tukutu xhindoto taka milo'o chijan niñoján, taka ñono luchi chiyikan tañuu ñunujan kuenta endu undu kundañiu kuan takaya nduchi ndo'o tuchi ndavatuu takatuu yajan ndadavatuu takatuu jan konchido konchido takadavata, tataka ngatu takami janii chiyani kuanchi nde kuenta ne'e yani tunduu nduvutu ján, cheñani tundubutu ján ninguu kaña nikanduu chinda'a luchi nguan chechi ndatuchi jan kandu jani kutu njuna kuanti kodo tuno'o tu kue chún nakachinró ndavatu katatu navatu, iho kutu kee ñou kuan inka nami ndavametu takatuu konyendi kandii langui niluchi janii ni nininró oyenikandi kueni luchi yanininro iho ndadagatuya ndaio kuchi nda'á, tudava katuu kuenta ni'í dede hite ndunuu kada kuandu ne'e ndeden ite kuan tutendanatu chí vauu unadava'a tuu dañunutu ité luchí inda chikun njono'o, chinduji ñana nani tuu nanduku ndendua chí chinda kuenta kutu nani nda inchi ndanuu ñuu kate yukan yata ñani nindo'ó ya yanitu ndavatu takatu nuie yunu takachi nda'a.